Gn'olo gn'olo iaby samy mana ty fahamarinany aby. Ny mar- marina amiko zao tsy ho marina aminao, tsy ho marina amy liri- tsy ho marina amy lihity.